پاستا یا پسته ډېر آسانه خواړه دي چې ډېر ډولونه لري. زه یې مکروني، مګي، آشک، منتو، لازانیا، آش، اوماچ او ځینې نور ډولونه پېژنم. پسته کله کله باید وخوړل شي؛ ځکه ډېر کاربوهایدرېټ لري او د وزن زیاتېدو لامل کېږي. زما له مستو سره پسته خوښېږي. خو ډېره پسته نه خورم.